di awe ro zoh edighi ni ibadi araghara kua araghara pho iyaal inne kua di awe ro segh enghan ko pho ghom oto mam ekeny re diom araghara pho ipe pho awe mo tubo kuomin mo ephen pho eliom edighi nom iyaar okool idion mo igey araghara araghara pho ipe pho awe odighibou imaar ipoh pa ekpom pho awe pho ipe pho ikponu pho enaan pho re tomoghiom bo wea redighi nom iyaar abuan inni pho ni ikraph araa ghara iyaar di idighi elana ku na a ghi asighe po idoo pho po ipe pho ikraph araghara na ma mi iyaar onon oye emogh ni idi abuan pho emogh idikodighi ini ko magh ina oloogh otuema kuo poogh kaghara pho ana ipe pho kou opuru yough ina sipuru ku iyaar pho epe pho ogha pa naan bo ina na adighi ni pho na adighi ikaraph aragha ra kuo ongo yina ikponu oroma Iyaar pho epe na adighi bo ku alighi bo igay araghara na adighi ku owaghi omun mo na adighi bin awe pho r'oseeny ina mo na adighi ni ayeny like ikpoki ogbo ikpoki ogbo ku ongo ina ku na asighe ikpoki pho ipe na apham, ku ikpoki pho k'odi dila awe ku na ma aghol iyal awe r'ana bin nyina esighe eki edian bin abuniin awe r'omiinom u/teeny aani ikpoki pho ife ipe pho ikaaph araghara abuph oteeny bo r'oseeny oye pho adi bo buli, buli okem bo oteeny abuon pho u/teeny bo romighi ni obem mo ooloo opeev, ipe pho ikaraph araghara ku ongo nyina ikpoki pho ku na adi kolona koloma, koloma ku na amadai ku eleeny we pho ku mughan eeny. Iyaar bin ku isugha ku abidi pho ku ophogh ku obem mo idipho odremom mo sighe ipe pho, aroozol pho, araaghara pho ipe pho adighi ogey araaghara di oge kaaph naan oye adighi nyina, adighi iimi adighi ngodi pa araaghara pho ipe pho omiin ni mo opeer adighi ika? Oma ipe na adighi bo na adighi igey po ko miin ni mo na adighi ni igey araar, na adighi keeni idi i/nighe po ko miin mo na adighi epar aph edighinon iyaar ku loar uluon pho awe pho r'omiin ghan ni mo na adighi igey pho mo po ilo enaan, na adighi iwala walo mo ipe ilo eeru ko bo abuphe och bu eeru pho ro waghan omiin igay pho eeru pho na aghi ku agba ghi okpe dighaagh eeru pho oghi okaragh ogay oman eeru puo ke sighe ni nyina bin etagheran nyina uye ka tue ni apuni nyina mo iphan pho na ta tue ni akae iyo abam dughum po ipe elo eani pho ku akal iyo mo oomo ami mughum mo mi ghen mi ra gba ku erighe okpe po emi pho ighugh imi poli edi edighi ni igay po eery pho <hesitation> po mi umoogh akeel ku oghaaph edipho eeru pho ni ooo ku idi epe ke enaan pho ken iyal apaari pho ni so edighi raghara di obem mo oye pho amorgh ku oye pho atol ika ku omaaghi raghara oye idipho ekeeny r’ idipho eelium so iyal pho araghara pho ku edi obam ku abuan mem bo omiin raghara di na amiteom. Ko kini owaghi ipe pho na adighi bo edighinom iyaar pho epe pho, igbaranom aruwol ipe na agbar ion bu pa pho iyaar pho na adighi bo ku ke edenaan igay araghara di ko kaaph ghan mo igay edighinom iyaar pho ana ku ke deenaan mo iphen ikaraph araaghara di ko sighe okaaphom ikaraph ipe ku araghaara di iduon opuru bo ku abuan ro kaaph na ka/tue bin akaaph naan oye iyaar di na uwaaghi umiin or odi ukaaph aani or na atuman bo ngoili na ra/miin di radighi ghan igey bin na ro omiin bin na bem mo igey araaghara ku obem mo ma na ka ma ni idum mi ama bo sien pho mo ongo ikpoki ogbo ku mo odii en na adi koloma koloma, ku eeleeny dita awe pho abuen pho oghol eeyhole pho emite bo po na madighi egey araaghara na adia ni udi iyal ikpo sin na asighe ipe esigha so bin na amin po na ma dighi ikaraph araaghara di oye ra kaaph ka ghaaph naan ina ikaraph epel nyopo ateeny aani bo oony iyaar dighaagh ana ku ka ki ophel ana ku ophel pho opo pho i/ma ideenaan mo na adeghi ni egey iyaari